الحيوانات المفظلة الأليفة إللي عندي أكيد القطط الأليفة، <hesitation> القطط أليفة ومستقلة، وهكي فيها ود ودودة، <hesitation> التقدمة هاي بنفس الوجت إللي نحبها <hesitation> نحب رفجتها، <hesitation> تحس إنها تساعد <hesitation> في الجو الهادي في البيت وأليييفة وودوودة جدا.